meira en tvö hundruð féllu í sjálfsmorðssprengjuárásum á Sri Lanka í dag yfirvöld í landinu höfðu verið vöruð við yfirvofandi árás meðalverð á bensínlítra hér á landi hefur ekki verið hærra í fimm ár miklar verðsveiflur hafa einkennt eldsneytismarkaðinn á undanförnum misserum verður næsti forseti Úkraínu hann sigraði sitjandi forseta með yfirburðum samkvæmt mikið tjón varð þegar eldur kviknaði í bílakjallara við hús á vegum Öryrkjabandalagsins í Reykjavík í morgun slökkvilið náði að slökkva eldinn á klukkutíma en reykur skemmdi mikið á skömmum tíma Frans páfi hvatti heimsbyggðina til að gleyma ekki þjáningum sýrlensku þjóðarinnar í

sinni í morgun biskup Íslands gerði loftslagsmál að umtalsefni í sinni predikun komiði sæl og gleðilega páska

á hótel og kirkjur á Sri Lanka í morgun minnst tvö hundruð og sjö eru látin og á fimmta hundrað særðust yfirvöld á Sri Lanka höfðu fengið upplýsingar fyrir nokkrum dögum um að hryðjuverkaárásir gætu verið yfirvofandi rétt fyrir níu að morgni að staðartíma skóku sprengingar þrjár kirkjur í þremur borgum og þrjú lúxushótel í höfuðborginni

hafa verið að verki síðar um daginn sprengdu tveir menn sig í loft upp í höfuðborginni á flótta undan lögreglu kirkjurnar þrjár voru þéttsetnar enda voru páskamessur að hefjast að minnsta kosti tuttugu og sjö erlendir ríkisborgarar eru meðal hinna látnu utanríkisráðuneytið telur að allir Íslendingar staddir í landinu séu heilir á húfi enginn hefur lýst yfir ábyrgð en stjórnvöld segja hafa verið að verki þeir handteknu eru innlendir Sri Lanka búar eru tæpar tuttugu og tvær en um tólf prósent hindúar tíu prósent múslimar og sex prósent kristnir á blaðamannafundi sagði forsætisráðherra landsins að yfirvöldum hefðu borist ábendingar um yfirvofandi hryðjuverk en ekkert hefði verið að gert útgöngubann var sett á þegar

og lokað fyrir samfélagsmiðla til að koma í veg fyrir útbreiðslu

en stjórnvöldum er mikið í mun að koma í veg fyrir að þetta verði kveikja frekari átaka mestu blóðsúthellingar á Sri Lanka frá lokum borgarastyrjaldar tvö þúsund og níu eldsneytisverð hefur ekki verið hærra í fimm ár og munar nú þrjátíu og fimm krónum á hæsta og lægsta verði á bensínlítra á höfuðborgarsvæðinu árið tvö þúsund og sautján hækkaði eða lækkaði bensínverð meira en hundrað sinnum meðalverð á bensínlítra hefur ekki verið hærra hér á landi frá tvö þúsund og fjórtán

tvennt er ráðandi hér á landi í þróun eldsneytisverðs heimsmarkaðsverð á olíu og gengi íslensku krónunnar formaður Félags íslenskra bifreiðaeigenda segir að ýmislegt annað skipti líka máli á móti kemur að samkeppni á markaðinum hefur aukist við sjáum

mjög breytileg verð til að mynda hér á höfuðborgarsvæðinu þá er munurinn á hæsta og lægsta verði yfir þrjátíu og fimm krónur og það er svona jákvætt í sjálfu sér það er samkeppni hvað það snertir núna eru komnir fleiri leikendur inn á inn á sviðið og svo vitum við það að og alls konar bæði fyrirtæki einhverjum einhverjum tilvikum einstaklingar og rekstraraðilar líka þannig það er svona aðeins meiri dýnamík á en verðið er hátt árið tvö þúsund og tíu skreið

yfir tvö hundruð krónur á lítra og var hæst árið tvö þúsund og tólf þegar það var tvö hundruð sextíu og sex krónur það fór svo lækkandi á ný og var árið tvö þúsund og sextán komið niður í tvö hundruð og fjórar krónur í fyrra fór það aftur hækkandi og í vikunni var það tvö hundruð þrjátíu og fjórar krónur tala sem sást síðast á haustmánuðum tvö þúsund og fjórtán árið tvö þúsund og fimmtán breyttist bensínverðið ellefu sinnum árið tvö þúsund og sextán breyttist það hins vegar sjötíu og fimm sinnum en aldrei stórvægilega árið tvö þúsund og sautján breyttist verðið hundrað og þrisvar sinnum og það ár opnaði Costco útibú á Íslandi í fyrra breytist verðið sjötíu og þrisvar sinnum og það sem af er ári hefur það breyst fjörutíu og einu sinni Runólfur telur alveg ljóst að þessar öru breytingar geti hvorki verið hagkvæmar né talist eðlilegir viðskiptahættir nei og líka þetta getur líka ruglað neytendur í ríminu þannig fólk

en það er ósköp eðlilegt að verðið breytist ef að heimsmarkaðsverðið er að breytast ef ef gengi bandaríkjadals er að breytast og svo framvegis svo er bara aukinn skjálfti á markaðinum og menn eru tilbúnir að vera samkeppnishæfari og eru þá að breyta verðum örar af því þeir verða

varir við það ef ef neytendur eru að snúa sér annað Atli Heimir Sveinsson tónskáld lést í gær áttræður að aldri Atli Heimir fæddist í Reykjavík tuttugasta og fyrsta september árið nítján hundruð þrjátíu og átta sonur hjónanna Kristínar Guðmundsdóttur og Sveins Þórðarsonar hann var einn af upphafsmönnum nútímatónlistar á Íslandi og jafnvígur á alla tegund tónlistar eftir hann liggur mikill fjöldi tónverka þar á meðal tíu

einleikskonsertar sex sinfóníur auk fjölda einleiks og

sem var frumsýnd í Þjóðleikhúsinu árið nítján hundruð og áttatíu

Atli hlaut fjölmargar viðurkenningar fyrir störf sín þar á meðal

Íslendinga hann var formaður Tónskáldafélags Íslands um árabil og einnig formaður Norræna

sem hann stofnaði árið nítján hundruð og áttatíu Sif Sigurðardóttir eiginkona Atla lést árið tvö þúsund og átján Atli lætur eftir sig tvo uppkomna syni og sjö barnabörn

öruggan sigur í seinni umferð forsetakosninga í Úkraínu í dag samkvæmt hann fékk rúmlega sjötíu og þrjú prósent atkvæða og hefur sitjandi forseti Petró Porosjenkó játað sig sigraðan var glaðbeittur á kjörstað í morgun enda var honum spáð öruggum sigri í flestum könnunum

fór hins vegar í messu og bað fyrir framtíð sinni og Úkraínu það dugði þó ekki til úrslitin urðu líkt og spáð hafði verið í könnunum og eftir birtingu

játaði Pórósjenkó sig sigraðan fimm ára forsetatíð hans hefur markast af átökum við aðskilnaðarsinna efnahagsörðugleikum og spillingu í stjórnmála og viðskiptalífi margir kjósendur vildu því reyna

eitthvað allt annað

sem er óreyndur í pólitík en þekktur fyrir að leika forseta Úkraínu í

stefnumál hans þykja fremur óljós önnur en þau að breyta hinu ríkjandi kerfi zelenský hefur sérstaklega notið stuðnings yngra fólks en þó alls ekki einungis lokatölur eiga að liggja fyrir í kvöld samtök verslunar og þjónustu hafa miklar áhyggjur af boðuðum verðhækkunum fyrirtækja og telja réttara að

hagræða í rekstri framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir hækkanir vinna gegn meginmarkmiði kjarasamninga í gær var greint frá því að nokkur fyrirtæki hafa nú þegar sagst ætla að grípa til verðhækkana ef nýundirritaðir kjarasamningar verða samþykktir forystumenn verkalýðshreyfinga segja að viðhorf fyrirtækjanna ógni kjarasamningum þar sem í þeim sé endurskoðunarákvæði um að kaupmáttur sé tryggður það má nú vænta þess að þeir aðilar við samningaborðið hafi búist við því að einhver fyrirtæki gætu

í erfiðleikum með að takast á við kjarasamningana og þeim

sem þeim fylgja en það sem veldur okkur áhyggjum er hversu hratt eða snemma þessar yfirlýsingar koma fram í kjölfar undirritunar kjarasamninga þá segir Benedikt að heilt yfir ættu fyrirtæki að ráða við launahækkanirnar enda hafi það verið niðurstaða í huga og horfa fyrst og fremst inn á við áður en menn taki ákvarðanir um það að ráðast í einhverjar verðhækkanir Halldór Benjamín segir að verðhækkanirnar vinni gegn meginmarkmiði samninganna ég myndi leggja leggja áherslu á að fyrirtækin reyni að finna aðrar leiðir að mæta þessum kjarasamningum en með því að fara í verðhækkanir sem bæði verkalýðshreyfingin og atvinnurekendur voru sammála um mikið tjón varð í bílakjallara fjölbýlishúss í Fossvogi í morgun þegar eldur kviknaði í dekkjahaug og rusli íbúar hússins eru flestir með fötlun og geyma margir hverjir farartæki sín í kjallaranum allt slökkvilið

kallað að Sléttuvegi sjö klukkan tíu í morgun svartir streymdu upp úr

loftræstiopum bílakjallara og ljóst var að töluverður eldur var í rýminu var brotin upp og fóru inn í pörum til að finna eldsupptök eftir nokkra skoðun hjá sem þurftu að fikra sig meðfram veggjum í myrkum reyknum kom í ljós að eldurinn var í haug af rusli og dekkjum inni horni kjallarans þetta gekk mjög vel við

náðum að klára þetta verkefni á sirka klukkutíma

þetta hafi litið mjög illa út við upphaf eldsins kjallarinn var mannlaus og engan sakaði slökkviliðinu tóks að koma í veg fyrir að reykurinn bærist inn í stigaganga hússins sem er á vegum Öryrkjabandalagsins og eru flestir íbúar þess með fötlun á annan tug farartækja eru í kjallaranum það er mikið tjón í bílageymslunni eru margir bílar sem eru farartæki þessa

fólks svo það geti farið sinna ferða þannig að þetta er mikið tjón um hádegi var slökkvistarfi og formlega lokið og rannsókn lögreglu hófst nú hefur slökkvilið höfuðborgarsvæðisins afhent lögreglunni vettvanginn og tæknideild lögreglunnar er nú nýfarin inn í kjallarann til að skoða eldsupptök það er skammt stórra högga á slökkviliðsins en slökkvistarf í Dalshrauni í Hafnarfirði stóð fram á kvöld í gær í nótt og leggja okkur

komum við aftu r endurnærð á vaktina þannig er bara þessi vinna tæknideild lögreglunnar hélt áfram skoðun sinni í Dalshrauni

en eldsupptök eru enn ókunn rannsókn var líka framhaldið við Sléttuveg fram eftir degi biskup Íslands gerði loftslagsmál að

í páskapredikun sinni hún segir að loftslagsbreytingar séu staðreynd og þær hafi áhrif á allt líf á jörðinni

Agnes m Sigurðardóttir flutti páskapredikun sína í Dómkirkjunni í morgun hún ræddi meðal annars um eldsvoðann í

Dómkirkjunni í París á dögunum en það voru þó loftslagsmálin sem voru biskup hugleiknust dauðinn ógnar jörðinni okkar þeirri einu sem við höfum

er unnið hörðum höndum að því að hún rísi upp aftur til lífsins hún vitnaði í

sem hefur varað við óafturkræfum skaða á náttúrunni en það sé þó enn von nú er komið að siðferðinu að við jarðarbúar verðum að breyta um lífsstíl þá vék biskup

einnig máli sínu að hinni sænsku Gretu Thunberg sextán ára stúlku sem hefur gagnrýnt leiðtoga heimsins fyrir aðgerðarleysi í loftslagsmálum hvað er nauðsynlegt hvað er gagnlegt hvað er forgangsverkefni við höfum eflaust mismunandi skoðanir á því en um loftslagsbreytingarnar eru aðeins eitt svar þær eru

staðreynd og eru farnar að hafa áhrif á allt líf á jörðinni líka hér á landi Frans páfi hvatti þjóðir heims til að binda enda á átökin í Sýrlandi svo sýrlenskir flóttamenn geti snúið aftur til síns heima

í árlegri páskapredikun sinni af svölum Péturskirkjunnar í Róm í morgun að messu lokinni ók bifreið páfa um torgið við fögnuð viðstaddra páfi flutti sig á svalir Péturskirkjunnar þaðan sem hann flutti hann harmaði stríðsátök um víða veröld og hvatti heimsbyggðina til að gleyma ekki þjáningum sýrlensku þjóðarinnar

losun gróðurhúsalofttegunda jókst um rúm tvö prósent hér á landi á milli áranna

tvö þúsund og sextán

þrátt fyrir aðgerðir til að stemma stigu við henni þetta kemur fram í nýrri skýrslu Umhverfisstofnunar sviðsstjóri hjá stofnuninni segir niðurstöðurnar vonbrigði þótt búast hafi mátt við þeim þetta eru auðvitað ekki niðurstöðurnar sem við myndum gjarnan vilja sjá við viljum auðvitað vilja sjá að þessar tölur fari niður og það vilja allir það er samt verið að grípa til aðgerða núna sem við berum fullar væntingar til að muni skila árangri á næstu árum Elva segir að stór hluti losunarinnar sé vegna neyslu og fjölgunar ferðamanna hún hefði viljað sjá meiri breytingar á neyslumynstri ég leyfi mér að vera bjartsýn og segja að það muni breytast á næstu árum miðað við þá miklu umfjöllun sem er um þessi mál í dag mönnum blöskrar hversu mikil losun er frá okkar lífstíl hversu hratt við neytum og hversu stutt við notum það sem við kaupum þurfum að taka þessi verkefni alvarlega og ég vel okkur vera að gera það hún bendir á að skjótasta og árangursríkasta aðferðin við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda sé fjölgun rafbíla og orkuskipti þetta er samhangandi keðja aðgerða það myndi skipta

máli að vera með góða niðurgreiðslur

og gera ívilnanir fyrir rafbíla mjög þægilegar við sjáum til dæmis í Noregi þar hefur rafbílavæðingin verið mjög hröð og það er mikil fylgni í aðgerðum sem stjórnvöld grípa til í þessum málum og vinsælda rafbíla á markaði hundar eru ekki einu dýrin sem geta liðsinnt blindum og sjónskertum

tæplega tveggja vetra

og í þeirri þjálfun felst meðal annars að ferðast með lest Helena óskaði eftir hesti frekar en hundi þar sem hestar lifa jafnan lengur það getur þó verið nokkuð flóknara að eiga

en hund meðal annars í almenningssamgöngum

fljótt og örugglega og ætti því að pluma sig ágætlega í vaxandi norðaustanátt í kvöld með rigningu eða slyddu á austan verðu landinu en yfirleitt þurrt vestan til norðlæg átt gola eða kaldi

til á morgun smáél og fremur svalt en hægari og stöku skúrir syðra og hiti nálægt tíu stigum þar

sem best lætur Gylfi Þór Sigurðsson var allt í öllu þegar Everton burstaði Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag það var boðið upp á

þegar Valur og Afturelding mættust í átta liða úrslitum úrvalsdeildar karla

meira en tvö hundruð féllu í sjálfsmorðssprengjuárásum á Sri Lanka í dag yfirvöld í landinu höfðu verið vöruð við yfirvofandi árás meðalverð á bensínlítra hér á landi hefur ekki verið hærra í fimm ár miklar

verður næsti forseti Úkraínu hann sigraði sitjandi forseta með yfirburðum samkvæmt

mikið tjón varð þegar eldur kviknaði í bílakjallara við hús á vegum Öryrkjabandalagsins í Reykjavík í morgun slökkvilið náði að slökkva eldinn á klukkutíma en reykur skemmdi mikið á skömmum tíma Frans páfi hvatti heimsbyggðina til að gleyma ekki þjáningum sýrlensku þjóðarinnar í

sinni í morgun biskup Íslands gerði loftslagsmál að umtalsefni í sinni predikun þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í útvarpi klukkan tíu